Ia'u e kali ana i ke kaʻaʻahi, e pule ana wau i koʻu kali ʻana. A laila e nānā ana wau i kaʻu leka uila a me nā leka kiko. Ma hape o kēlā e kelepona ana wau i nā kānaka i lohe ʻole au a e kūkākūkā ana wau iā lākou i kaʻu hana.